À segonda da giornâ eh gh'é de vòtte che me gusta mangiâme quarcösa de doçe ma con læte e cafè amao, sedonca me mangio un tocchettin de fugassa con o cafelæte e o succao